Kodi jiaa ku ja naandi'i ja daando'odo nu'undo ja ndiaa ndiuu ja xe'ejndo dita tedi comida tedi io pasta ndi'i cepillo ja ja daando'ondo nu'undo yu'undo kuenda ja vajkoó ta kue'e ni'i xu'undo chidi jiaá xeejndo tedi ta ta kiindoó yu'undo chidixjiaá jiaa kuja di'itando tedi akuva'a jiaa ja daando'ondo yu'undo.